اذا خيروني اني ما اكل او ما انام مرة ثانية حختار اني ما انام صراحة، <hesitation> انا شخصيا محبة للحياة، يعني اكره الوقت اللي يكون فيه اليوم يخلص وانا مضطرة اني اروح وانام، <hesitation> فاحس اني حختار اني ما انام، <hesitation> لاني شخصيا <hesitation> استمتع بالاكل، خروجاتي دايما لازم يكون فيها اكل، استمتع اني اسوي انا بنفسي الاكل، واني كمان اسوي اكل للي احبهم، فالاكل بالنسبة لي نعمة كبيرة من الله وشيء ممتع.